هوايتي المفضله هي الركض او المشي يعني عموما لانها اولا تحسن المزاج والنفسيه وتحسن دورات الدم فعشان كذا اغلب الاوقات يعني انا قصدي مصالحي ما احب اركب السياره ولا اركب الموتور امشي اتجول اركض احيانا على الطريق العام في الحدائق والمنتزهات اسوي رياضه هي مفيده للجسم وتنشط الذهن يعني ما احتاج انا